Ia tah mungkin fah, gumam Dokter Riana, seharusnya bintang ah tah berkelap kelip seperti ndia fah, mungkin au harus melakukan beberapa pengukuran untuk memastikan ah.